أهلين سارة مبروك من كل قلبي على زواجك أتمنى لك حياة مليئة بالحب، والسعادة يا رب، وحماس كبير أشوفكم كلكم مع بعض <noise> في هذي المرحلة الجديدة، والله أرسلك إلا أطيب تمنياتي ومرة متحمسة للاحتفال معكم قريب.